Liɗɗi e wolwida e bandiraaɓe mun e laawol fere-fere, malla ni wolwaata e honduko mun. Liɗɗi e amfira ɓandu min ngam wolwuki, ko omta honduko, bo Kadim liɗɗi e wayliti launiji mum e nder maayo, malla ɓuri waduki non so e yiɗi barbaraaki e bandum debbo ko gorko so un debbo.